Kipõarst um tuujaos, et andaq inemiisile kipõt arstiapi. Et ku näil iks tervüs väega äkilidselt hullus lätt, midägi johus määnegi õnnõtus vai midägi, et sis kipõarst and arstiapi.